مشروبي المفضل هو مهيتو التوت، اول شي نجيب <hesitation> توت <hesitation> طازج ونحطه، ونحط كمان عليه شرايح ليمون، ونحط ا <hesitation> سكر، وعسل، وكذا نضغطهم عشان ينخلطون ببعض، يطلعون العصارة، وبعدين نزيد فوقهم سفن اب او موية غازية، ونقلبهم ويطلع احلى موهيتو.